Le tizoire a servu për taiè la carta, al a due lame e <hesitation> ch'a serv, a fan ën muviment d'ën sa e la e cum a s'avizin-u a taiu. A pölu taiè diverse coze, pa mach la carta e a pölu esi d'fer, plastica, cun la punta, sensa la punta, pi afilà, menu afilà